<hesitation> laaʃaa, ŋgal koso ŋgəle roo matan, <hesitation> ŋgar roon tə ŋga mata na. <hesitation> fotur ne woo, khadanee woo aʃe ne ge nɟaa mata ŋgar roon tə na. Laaʃ tabon medetən ŋgal ɓar, ndokal, u un fenaa, unfene bahatane. Ten taa, un ɓari kudu azenən udey ne diga. Toŋgo siɲ nɟaa mata. Mot matəya ŋgar roon ta. Lakin got azəna, dena laaʃo ŋgal koso de nɟa muta ŋgal roon tə na. Fotur na woo khada ne wo aʃe na, de na aʃa aa fakar kida ko, koo tə tar garida. Woo khada yi ko, tə urgu maʃin ti riba, lakin aʃen nda, aʃen nda buɗazin niha, nehin deena, woo sida nan, tə aaʃaadan toŋg de gel. Ta, ŋgal kosen de mata ŋgar rootene aʃen namen de tabo. De den tə kayin mahem. Woo tuluŋg kə yi hayiniŋg, woo khadaŋg ko. Taabo ndik oŋgo oŋgo yagi təri bəha lakin aʃenan aʃeneya mude neya. Kaworta nen daro naŋg sal baruneha. Kawonan tidin tərinda woŋg balandat. Geen aʃa, <hesitation> fatar kilo ko, koo tə tar gerida. Woo khade yeko ta udugu maaʃin ti riba. Lakin aʃin ɗa, aʃin labu ɗazin ya, mihim de na, to o sida nan tə ʃahadan toŋg deyel. Taan ŋgal koson nde, mata ŋgar rootinẽ aʃin ne mo de taboo, degen tə kahin mihim. Faturəm kə hayini woo khadan ko. Dooŋg bon ni oŋgo oŋgo yagi təribə ha. Lakin aʃe naŋg, aʃeniya, mudeniya kawarta. Men daro naŋg ya sel baru naaniya, kaw naan tiden təri ndawo balan ndatə, aʃeɲaw. Aʃe ɲadə ndə ndamun ŋgata.